Laaka meeka go'gon, nok naa mee ka paa, ava apin dəllalə, dəlləri’ ak aka pu ri'ang pa, nok nok mee ka kə gwankə sə kanatə nia pin nak. Nit pu tumma sə meeka kamtə, a munən ni, gbe'rəka no, munən apu na likitai, apu na niteti soma soma so. Ri'ak naa meeka pa ziiza kə go'ra motaz piipa, ziiza kə go'rə jirgiz piipa, ziiza kə go'rə koo <hesitation> go'rə likitaamaz piipa akə gabaa rii. Amaa nok meeka, laaka saa zangə ak ukə ni a pin ri'ang ak. Ri'ak gwaama am dəngəsdən, nika a meeka gwaama dəngəska zok kampa, a torka mo, a meeka amalder mootan pa. Ninka maa naa ana og mota do'ga zirci serəm. Amaa nok meekaa ak, zangəkaa ak, gwankə kam to esak koo aneya sə pu zakrə na. Ri'ak ziiz tətə nita oomit, minka na goo, ziri ori'itə itə dangi kaa, ori wogrəm kaa na aneya pat. Amaa de gbe'rəka no’ zangəka zaa, a me'saa dangi ai apu tə'ək nita oomit tə. Ri'ak a og ziiza verejomaa, a ogu puna moota, a ogu na gwaama gbimam, a ogu na an ri'ak na Ziiz na kuno, i dook bonge ina kamu arakrə, nok aneya, nok meeka zangəkaa ak. Nok riik, a gəə aa pat, yangi ya aara i zangə pa ai, a gəni sii na zangə, yangi ya aarə i ii mee <hesitation> zangə pai a gəni sii na zangə, nok zangəkaa ak ukə laaka a meegəs sə yaakaa moorək gə piipa a yaak pa, nok monaa zangəsaa akə zaa jimeta an akə tor koo araya saa kə gəəpu gwa, nok i dooska arak rə arak apu zangəkə apu meek rə. Nok riik zangəka puna, zangəka oza iirə te’ kunukkun, a kangbu ar sibiti rə naa <hesitation> zangə ka naa piipa, ikə mee teta i eskut pa, akə og oza kə wóopu zuk. <hesitation> ana an kətələka kaa, amaa meeka, sei ziiz wo', ar ukarə. Ri'ak nok meeka, zirii zaa sii gab <hesitation> bilee ai rə te’ sii kamdə ziri nok zangəka zangəkaa az haa esak, anaroon pu kamtək i pu kink iya i kamdə ziri sii laani we'te ai pat aneni nok meeka. Ziiz pu ofisso i ogon ziiz paa eri haa i mee ara pinnak sii kamu-nok riik, a tos zutta aat saa zangə saa mee. Nok riik, sosai, ziiza bonge, <hesitation> mee ana kaman pa. Ana dəl kamtən, ana zamanu kamtən, a ree yam saa ree se a gə Ri'ak maampu karwe karwe, nok aneya, nok zangə kaa ak gə ziri gə, kamtən maam kawe sai zinii na bo. Ninka a bo’ maam na aladii, a bo’ maam na aneya pat, amaa esak a keesaa zok aak nok zangəka sii dənsaa maam sə digla dii sə dəg paa. Ninka a mee eni pa, sei dei a wuutə womarəm saa bo', amaa esak maam aa maa gə a sə gə a kin a yaa, yangiya ai siina kin gə i kamtu esaz kaa zins pa, kaa gə gəə sa’ pa. Ni ziri dəllə ipu yaakəndə ak, agə a yaa saa kini a kin dooni roo. nok ana gbe'rə no’ pa, a gak ruuri, ruuri boo i me'də reka ar wearə sii ii ballə zutta iit pa, sei dei ura meesaazə sə gok ruz sə gə mee una. Soo epu oorəkrə, kala ziiz, waz, doonz, mee laaka meeka gə arpa, koo apu na wi rigaya, a le'eklen torka saa zangə saa mee, meeka eki boo sə gə keesa ruurum a moonə timirəm. Nok ruurəm a no'rəm pii, a timirəm pii a gbi mam umo a kees rumra ruruma timirəm. mona keesaa rurəma tumirəm ni, moo a gab saa ziiza omiz, moo gə sə gə a keesək uri. Nok riik ayə tan gə sa', useni a ruutə aa pat saa gəə gwa'roo Iyai <hesitation> yangi ya iikoo kaina zangəpa ai, a yiisi zangəka rəz, aa az maa ipu o ipu okurə, sei dei ma mu'saa. Nok riik, mii gə, npu erəkrə na gwera gbe'lal, ziiz, waz na doonz na kam zangəkaak nat ittərə. Kana zinspa, kana bonge ana zamamu kamtə an, ana oomin nə pa ana oomin. Naa oomin nəpa kə laapu, nita i kamtət pat puna pat, laalan, ni doo bonge ana oomi pan gə, ina ma’ a ok laak, amaa a oomin nigo'rə pat a ok ko bonya pu rekro mu'. Ninka makarantai a na primary amaa esak i zaa pat eni nok aniya, gbe'rəka no'a aa ziri arak rəi. Nok riik a yaa ziria ai sii na tor, ii maa sii na kin sə ziri a ai gə ina geei gomnati rə. Nok na ilimi pa, i pe'ka doonəm oma sii eso uza pa sai mona meegəsaa, nok maa sai mona zangəsaa doktaani sii eska dokto. Mona, ko aneya sai mona, meegəsaa rooz sii gə i eska, nok mona meepa, a no'ina pisapa, a gobsəka uza gə gbala sə gəa kamu ara ooka ara oomik rəpa, nok ina meepa ii pat, i rea kisək ire kasək yirəkrə roo. Soo ara a kaskən yirka rək gə, dukka iya i pu mu'ui na gobaa saa zangə, saa kee, saa meegas ana go'on A iisə bil usuko, a iiso gomnati usuko, iya i pu tomtək toombai iya ii rə sii na gee see ai, haa ina bagə, na meegəska ziri gə sii na ko boneya, sii na mee bonge lallai, meeka go'gon. Meegəska pu no’ ittei, ana gbi'na ipu yaakən meeka rən unə, zangəka haa na yaam a laa saa zangə saa mona meegəsaa eni, a accaa ko aneya. Nok riik irəm meeka zuk zuk aa lamtə umarə ak uno e doopa, amaa zangəm, a saa meegas nita gə dəl kamat. Mona ii laaka, mona ii gagba ‘doctor’ a gagb, mona ii gagba irəm aneya a gagb, mona ii gagba irəm aneya a gagb, seeta zangəka rə ezi. Soo npu erək rə ziiz, ziiza pu geeke rə napu areya pat, a dakən a a pin naz zə saa kee gə saa laa gə iya zangə ni i anaa ak, aa gə saa ar iirə mo’. Nok wakkati pú i təgs ar m, haa makarantai pii, i pu gbe'rək a primary rəi rə ipu a secondary rəi pii, naa pat pii. soo a tor diga diiri haa paari. sai ura mu'usaz, uzə kinkpa, amaa mona mu'us pa, bila pu gərgər nok koo ajeya, na moo doonz yaa, na moo waz yaa, na waa kitakiiz yaa, na ya'aziiz yaa mukai ma i laalan Ruuri ma i meemen, i laalan sii mee, sə moo na no’ ettee, nat ittee, har ma bidəz ma laalan meeka, sə moo ane le'kənan ya. Burka zok pu roo ni, dankaam pu room, tam pu room, ona pu roopa, bilaa gbərgbər ale monjə mona mu'us, sə monjə a yi'sək zura mool goba səktəp. Nok riik, apu na apu na, kaa yi'sə goba mon, kaa yi'sə zura mondəl goba səgtəb pa. Kaa yi'sə yangiya mondəi goba səgləp pa, kaa yi'sə yanga kitaki'a mooi goba səgtəp pa aa pat a dakən a noos zata aat, na buta aat, but səna noo a pu bo'kurə arakrə pat ai ri'ak zangəkaa ak apu na aikaalu pa, apu na soojai pa, apu na nit tumma, ana zaa boo ange gomnati wiibo. An yə boo a tos zuta aat saa zangəpa. A laa, bil səna sə gə a gab ziri a oomii, saa tor zirirə te’ saa ni iya gəi yak. Ina ru’ ni ina ru na ina ru mota i ru'nu nat ittərə ni aa pisaa ak, ina ri'gə i ri'gə na dənt ittərə ni aa pisaa ak, in go'rə ameya pat ni irəm zoka mukə bil yiisaa ak uko gə iima gə pisi, sə na irəma ri'eki gə ane tapsən zokan ya. Botəm a muməm. Əmsəma muməm, no'a moyəi, koo anya a munən na ziriya pata bil tagi dəllə ai sə aa tagaa ba zoka so̱nan oam tagaa gə na bo̱tuma so̱man pa, tagaa gə na no a somai pa gwan a muyoi, anni tapsaa zok laaka zangəka rəb ya? A keefə, aza zangə, sa a lee a me̱e̱, bil gə səna vallaa sa a ree mu. A eni nə tan <noise> npu erək kala ziizə, ilimi gə gbaska pii pa, daaka pii pa, gapsaa doolezə tan, zan a laa ilimi saa kin, saa ri'gə na dəl, saa ri'gə na zamanu, zamanu boo səna me̱e̱ya aa saa me̱e̱ na zamanu, bilna daataa, a eri nə uno ana gap oomi aa pat saa go'o kan